أجازتى المفضلة هى إجازة عيد الأضحى لأنها تجيب البهجة والسرور فى جلوبنا فى هالأجازه نجتمع مع العائلة والأقارب نبدأ اليوم بصلاة العيد وبعدها نبدأ بذبح الأضاحى كمان نتبادل التهانى و الزيارات والأكل يكون طعمه غير خاصة الأكلات التقليديه الأجواء تكون مليانه خير وفرح ومحبه وهذا الشئ يخلينى أستمتع بالعيد بشكل كبير